طبعا اي هي اي فقد من اي حاسة من الحواس تنفقد يعني صعبة بس اعتقد انه الما يسمع اهون من <hesitation> من الاعمى بعدين الاعمى يعني يحتاج دائما انسان وياه يدله عالطريق يكله هيج هيج مو مثل ال <hesitation> الما يسمع الما يسمع يعني يكدر يدبر حاله بس الاعمى والما يشوف يعني حيل صعبة